Mutukar kòwdha wa nà li nyúddǎ nì dzuw tuwtsò luw nì nò tdúwdha tǐ nǐ klǎkàklǎ ní tuwtsò ddí mba nì aksident

Ma kwó ndrǔ tsotso mb bbúdha nà ndrǔ dhò à mà kwó ndrǔ tsotso ndrǔ chó mà cha ney màdho kòw ìdho zú rà ìdho ddiy djùtey zz̀ mí nga mà kwó ndrǔ tsotso ndrǔ dhí nyû thìdha ró má cha ndrǔ nì rǎ nyù nì

Kùwdha ní ee njàddí sâ nà madho rr̀ ee kalangana ò nò

À nì jǐ ka gwíy dùdú ní nzòw sìlímù mí lò nà ndaní nzǐ ndrǔ chǔw fú sìlímù mí dhi màdhí bba ó à nyá ndèy drǒ ddiy

À kà ka njěy ní cha ney fú ngba jùw nì jǐ nì lò fú ngba dhò à jì ka dhǒ à dhò Ddrà mí ní nì tuwtsò cha ney à dho dey ndanà lǎní nì ka mbǎ fú ngba sòmù ò cha ney fúli dho ndanà nyǔ'wiy chùw njitsò djú lò dho nì

Fúnì ngu drǐvà djú má cha ì mbr nì wá ddí ya ndrǔ nì rǎ mùtùkárì nyúddà mbà nì njàddí nì ngǎjìní tuwtsò má nzǐ ka vì dey thǐ nì fúnì chú rà ndey fú lo aksìdènt mî nya Uganda ó fúnì rà ley ndey fú bbalè rà dey aksìdènt chùw ya tuwtsò nì ngǎjìní

Ndaní nzǐ ma chǔw dhi ndaní ma rónga déy vukávu ndaní ma njǎ ma lǎní wánì sâ ró nyò wánì nga nà ndanà ma dzz ká dey lǎní

À léy nì mà tde nì nyǔ'wiy nà mà déy gbè ngéy ní ndrǔ nì dey ddiy níchú lò mà rr mà njèy léy dhǐy ò ddí à ley mà mbrr mà tǔw gbè mà nì wá gbe bbalè ma cha ney ì nì tsǐ lò nì bbalè ní chú

À ji ma bbú ddiy má cha mí zòw nì ndrǔ ró nì à jì ma gwíy fú njàli ddiy bbì-dha nà à jí mà íy ngengéy ní ngúw à rǎ fú bbalè gwiy nyǔ'wiy nà cha déydha nà ka déy ddiy nà mî

À ji mà léy fú ndrǔ déy ddìkàddì dyási nà ndaní nzánà fuli ká dey zòw nà dyasi kàó sòmù ó fúli ddí sǒ dyasi sǒmù níchú

Ma gbú nì mà rónga ma thi nì mà mà ta nì bbiydha mà ra nì ddǎwà djò ndeyní mà rónga ngú dey lǎní f'unga dzzdjú

Ya ma chùw ma nì njey nì ddiy nì nga tho nzǐ ro ma ra nì ma dyási dè ra dhiy nyi njey nì ná i ddiy ŋà ní ní í ddiy ma vi ná njèy ŋà ní ní?

Kǎwà ya àmí sáwà kâ ro kǎwà mba nì mb lèy drǒ bbalè dho fúnì rà dey fúnì rà ley ddíyà bbalè rà ngu ddíyà ì djùkpa nga li ddíyà í mb dhò ma ní ddu njěy í mb nà ma rǎ ddu njèy à mba nì lǎní ní nga ney bbakǎ

À rà jì nyi chǔw tuw chú wá ma cha nyi dho ndanà njí lǎní nì chùw nyi njěy fú bba ó ya fú bba ó bbalè njey nì njí nzǐ nyi chú cha nyi jì má nyi shì ndanà fú bba ó nì njí njèydha mî nyi rà nyǐngá njí njèy nděymí nú ney ddudjú ddù ngéyngey ní bbalè njey nì nzǐ dhǐy ngéy ní bbalè njey nì njí ney

Ndeyní mà ó ngǎjìní dhi nzǐ à dǎ pbǔw rà shì ngéyní bbalè dè nzánà fú dhi ra nya ngéy ní bbalè ró nzánà ddíyà ss fú dhi sídha à rà ngu klǒw

Bbalè chuw nì nzádha tuw ó ì nì bbiy ro nga nì klǎ kà klǎ djí-ddà nì chǔw lò nì wá ngǎjìní fúddiy dhò bbalè nì tǔwtǔw ní nga ó fúnì ley màdhí tuw ónga nì klǎ kà klǎ

À nì ley mà nì mà tsǐ tdiytdiy ní bbalè nà à nì lǎní lò mba màdhí bbakà ó cha ney ndèydho mà tsotso kwo màdhí nzòw nà wá nì à nì mbr nyá màdhò bba kà ó à nì tdiytdiy ní dhǐy cha lǎní ndèydho màtsotso kwo màdhí wá nì lò ó nì

À nì jǐ mà rř mà dhí ddròddró ní ndrǔ chuw ndey ró mà déy bbrû nà rwo nì mî à nì jǐ mà rř ddròddró ní ndrǔ chuw ndey ró mà ká dey Ddra mí lò héy nà gbow nì mî à nì jǐ mà rř ddròddró ní ndrǔ chuw ndèy ró ddròddró ní ndrǔ tdrǎ lò má ndèy ní cha ndèy dho mà bbo luwtéy nga dhò nì

À jì mà njěy njàddí bbalè dhí ddiy dò cha ì nì mà dhí bba kà ó nì nzǐ mà sǎ fúndrú dhí fúddiy sàdha ní fúddiy dho mà tsotso ddí kwo ney njàddí itss djú

À ji fú ndrǔ ka gwíy nzǐ fú ndrǔ chǔw silímù fú ndrǔ pbǒ ì rónga lǎní nzánà fú ndrǔ chǔw silímù silímù nì ngǎjìní dhi nì ndey ddudho mànì fú ndrǔ gwiy silímù mí lò nà

Mà bbi nì ngǔrá mà bbi nì mèddá mà bbiy nì shu mà bbi nì kwíy mà bbi nì dzzga mà bbi nì dyǔw mà bbi nì gwíy màdhí nza ó mà tdo nì tsúw

Ndèy ss li rónga nì nyû gbè ǒw tey bbiy zǎ nyùdha vùká nyùdha zz nyùdha kúwchù nyùdha

Zòw chú nì drǒ mb ddí nì ngǎ njàddí màdhí bbalè jì li-gwiydha mí lò ddí nzá àlěy njàddí bbalè ngu tsùw ddíyà ngǎjìní li dyasi ma kàó à ddíyà fú lò sǎ à ley njàddí nzòw mà djá ddí jì li-gwíydha mí lò nzá fú lò mà nì kpákpá màdho drǒ

Li-gwíydha léy nì mà chuw nì nyǔ'wiy mà déy ndanà màdhí dziylíy ónì à léy nì mà tsinì ngéyngey ní lò ndèy nì ndèy njěy nì í dziylíy djú nì à ley màdhí dziylíy ddí dhǐy njàddí bbalè dhí níchú gbè

Dhi ní ndrǔ ddí tsuw nì Uganda ó lidjòkpa ddadha mí njí ò kwan yǎdha ùw ddí ŋà ndrú ddí ddǎ bbalè djòkpa njàddí lò nì dhí ní ndrǔ ddí à kà ka léy ddí ndrǔ déy ddìkàddì wá nì bbalè níchú fúddiy dhò chú à léy dhì ní ndrú ddí nì tsǔw lidjòkpa ddàdha mí njí ò

Mà dho màdhí ddròddró ní ndrǔ tsotso kwo lǎní lò njèydha nà màdhí bba ó ndrǔ dò njèydha nà ngǎjìní lò ró ddù màdhí bba ó

Ya nyi ngû ílè nyi nì shǐ nyi bbâ nyi nì nyǐngá sǐngba chǔ ney nyìmí lò tsò ka nì njuw fungá wá lǎnà à nì bǎjèt ǒnga ndǒ à nì ngu rwo nyǐmǐ cha nyi dho njèy lǎní lò nì ngú nyi dhò klǒw nzòw mbàdha sùkúl ò njàddí nì ngu nyidhò klǒw à jì nyi ndǒ nyi ónga rwo ilè ddí nyi njěy ilè ddí

Mí lǎnà ní nga nyì dhí wánì lò tsò nyì rà njuw lǎní nyì rà nyìdhí ddiy rónga ddɨ pbò lǎní fú nga dzzdjú nyì rà nyìdhí nzòw gwiy lǎnà ní li gwíydha jì nà fú nzǒw rà li dò njèydha tsì fú nzòw nyì rà tsuw sùkúl ò ndrǔ rà sò mí ngǎjìní nga kě nì fú nyìdhí nzòw ddí rà tsa fú nzòw sòdha ddí rà shì nyì djòluw

Mà dho mà bbì nì ddiy ɦuwdjò cho ngéy ní nga mà dho mà dhí nyû mí sǒkù mèy intanet tuw òluw mà dho mà gwiy intanet tuw òluw ndèymí mà dho nyǔ'wiy ngéyngéy ní nì chùw intanet òluw

Nyi njěy fúli dò lò bbàdha nà fúli dhò nzǐ nyi ngǔ ngǎjìní lò dzzdjò cha ndèy dho ley thǒw tsǔw fúli ò nì

Ngòw dhì sà bbalè dhí njuwdha ka tdè uw nzǐ í bbalè njúw ì tsò ddǐnga ó fú ddiy ley ddí ya nzòw gwídha fú lò mà ró ddí yà ngû kpákpá à ngû ddí ya klǒní lò ní mà dhí dhìrázà ddí tdè ngǎ skulu ka tà skul tsò tdè gu fú lò ley ddí yà lò ngû kpákpá ddrǒ bbalè dho

Fúli ndrr ngba chowchow ndèy rò fúli gwíy ngba chěy ní lò nà ngba ddí à ngúw djǎnì dè chowchow ndǎnì djǎnì kwó fúli

Mà zow nì bìbìlíyà mà ngwo nì Ddrà mádha mí ngwo mà dzúw nì nzòw nà mà rr nì news rǎdìo ó

Tsúw ngbódha à sí nì dji mí klow mà dho fú ddiy léy nì nyù ddí 'wò nì ddí yà lǎ ní nzǐ wá nì lò ddí tde nì ddíya ngǎjìní à nyá nì ngéyngéy ní dhi jì ddí bbalè kà ó

À ji mà ngú fú li kotò ndaní fú li kwó mà tsotso kum fú li nì ney ddiy nà cha à kà à kwó ndanà mà tsotso nì màká dey lǎní fúlò dho fú ddiy dhò mà nì ngu fúli kotò

Nzòw dho mà tey nì ngèy mà djú lò cha ì tdè dǎ ndrǔ ní nì lò ró nzòw dho mà dow nì ddǐngǎ mà ley nì nzòw tsǐ kpàwá ró lò cha ndèy dêy dǎ nì pbúw ó lò nì mà nì drǒ fǔníchú à nì lò má cha mà gwíy nì ndanà màdhí nzòw ìngá mà dè nì ngéyngéy ní lò má cha ma gwíy ndanà màdhí nzòw nì à nì nú cho ya ma mbà nzòw rǎ sò-dzà dàrázà ò

À jì ma gbú mà rónga wá nì ddu nà à jì mà gbú ru mà ró nì wá nì ddu nà à jì mà viy ndèy dzz̀ nà rř ní shì bba ndey ró mà dzz̀ nì nzǐ ngow

Mà léy nì ddèrr̀ ò m m mà ss nì dza njàddǐ mà léy nì dzá njǎddǐ mà hu nì hù ní nǔ ley kàvèrà ò fúnì nì nyù rónga mà pbo nì ndanà mí tuw ngéy ngéy ní jì

Mà nyu nì nga ma nyu nì zz ma njey nì ddiy ma njey nì ddiy wá nì cha à kà ma njey nì fú ddiydho ma njey nì fú dhǐy

Ka njǔnì bbalè tsò ddǐnga ó, ka chó nì lò radio ó, ka chó nì nzòw à bbíy li làyi dèluw njàddí nì ka mey nì djǎ ndaní à dhǒ í ngá lò nì ney cha ndèy njèy ndèy nì

Màdhí lò cha ka déy ndanà shú ní nì ndanà màdhí bba ó nì déydha Bblǒ Thíy nà má Ddrà nì ndanà lidjòkpa drř ndanà famil ó nì chú nì chěy ní lò má mà déy ndanà màdhí bba ó nì